Sí, sí, los pollus, pui cómu quieris? Pos son avis lo mesmu que los gallus i las gallinas. Que porque no sean escapás de volal pos no por essu dexan de sel avis, pos lo mesmu que los pingüinus d'enantis, izin que no vuelan porque no tienin quilla, enque no sé mu bien lo qu'essu sea. Es verdá que si los miras pahi que estás a miral un retil o un dinossauriu peru, amus, comu tolas avis qu'ain.